Aywa le rɔndɔme de, ya ko tiri nde naŋ ka ʃege, lakiin njag yaŋ pasit. Njaŋ ren wala de veri taten njaŋ a njaŋ kem, trase tablo de kem. Tum gəra nenen ɗiya naŋ gaʃem teyanen. Trasiŋ ɗan tag tek taten aw njaŋ wal ge dadel ka i ren trasib ge ɔŋ ɔr ba uŋ ba tumani da. O de tende zaata deg utun te ndehin kef in te bada anen jaŋ. Wala ke mbada anen, bada haŋ min min koro fode zaman zaata ke alfabe zaata sawa an kaŋ. Uru fal fəra seene aw furu fan arabi ko. Bada hay ɲeɲ njag min alfabe njaŋ inen fene fene fene fene. Ɗek mɔr, aw kem jaŋ yemin arabi in ko, Bodami ali fiti ko fene fene fene fene. Tar ɲat tras tan tak sat tarteɲ ndaten, daŋ yene kem yaŋ ya daŋ ye njaŋ ya̰. Jaŋ mo̰ ɓa tar ko kumɔ ɔriŋ tum tar mugi kem hawal ke be ayi ta ri ga. Ŋgal ligme ge mantar ɲoro enen. Aywa le rɔndɔme de, ya ko tiri nde naŋ ka ʃege, lakiin njag yaŋ pasit. Njaŋ ren wala de veri taten njaŋ a njaŋ kem, trase tablo de kem. Tum gəra nenen ɗiya naŋ gaʃem teyanen. Trasiŋ ɗan tag tek taten aw njaŋ wal ge dadel ka i ren trasib ge ɔŋ ɔr ba uŋ ba tumani da. O de tende zaata deg utun te ndehin kef in te bada anen jaŋ. Wala ke mbada anen, bada haŋ min min koro fode zaman zaata ke alfabe zaata sawa an kaŋ. Uru fal fəra seene aw furu fan arabi ko. Bada hay ɲeɲ njag min alfabe njaŋ inen fene fene fene fene. Ɗek mɔr, aw kem jaŋ yemin arabi in ko, Bodami ali fiti ko fene fene fene fene. Tar ɲat tras tan tak sat tarteɲ ndaten, daŋ yene kem yaŋ ya daŋ ye njaŋ ya̰. Jaŋ mo̰ ɓa tar ko kumɔ ɔriŋ tum tar mugi kem hawal ke be ayi ta ri ga. Ŋgal ligme ge mantar ɲoro enen. Njaŋ ŋoni wɔr dani. Njaŋ unde ɗḛŋ ko ɔ ŋgɔr danit, yanen kem ɗoŋ ko̰ zaat kume mo̰ de balme. Ma njaŋ menen ili be ayi tariya. Ma kem tarɲa aʃan kor dan, aʃan nde kilenen ere nja inen ɔr danan naŋ gəra indi tri gəra tin zaata ke te ŋgereŋ. Te faham ge gəra in fal, lakin zaka njaŋ ɲi wor dani danen. Te sali ndi kal gadab ke ɲḛ. Naŋgi gi te zaata ke, tɔŋgɔr gotʃ. Gəra indi gəra ara za tɔŋga ritʃ ndeʃ ɗani njaŋgin danit. Njaŋgi dani tarfa njaŋ ne muwin marwayd. Njaŋgin lazim kenet, wade aʃan nde kilenen njaŋgin wade he naŋge. Gəra hingi de g;era zaata ke te fam ge gəra hine. Wa to ɔɔŋ. Ɔŋ. Ɔŋ faham ko korine O kulu ʃe izaka njaŋ wan ɔŋ haha, ɔŋ dani danen kem haw walke be ayi tariga. Sawa ŋga hat te tablo za te kem tra siŋga, ayad me zaat kem tra se bal tra a se dayman tablonen. Un məs nan trasiŋ tag tag tag tag, njaŋ, nja fene, nja rɔyɔ, nja motonen. Kuy ne njaŋ i tra sit kutɔ wali ya in ɔr ba. A miʃil danen, a tan njaŋ lazim de ɔnde bar ine, deg, lalam kayin ɔŋgɔr dani dar kalas tawali kem hawal kem. Ma mɔŋ dege dege te njagen dawre ta, tali mi ya, o ɔn dali me hep. A lam ke nde kepte nja anen kalas tawali. Njaŋ ko mene, waa tawali bas in ʃala. <hesitation>